﻿mama kargeno shirano nindam pandi gookeno fukk shoono yu anɗo piɗa nimar kurri kamnin mandi soojoi furo nima lashugo allau furo ma rugujugo nin luan ti anɗo piɗai tom ta sherani nin watu niwa kero kawan shi ma kam ɗigaro wa kero kawan ma kamum fu ro mingire ta guto ando piɗai toom ar sharrum. andoi ta numeroar ar yu wurukum ta ishani nin piɗai ma kam furom kamnin moo <hesitation> kamnin in dudodo nima kargo allow dudodo shig dudodo nin laburo ar andoi ta ɗiani ki shi na kalla lun mandu wurin ti andoi ma rimina ma karge no ni wa nima mingi mun shero nin tomi da yagru la shong nin lun inda nono shira jungro nin lun toɗo anɗoi pida ar shuwani keelanku nin kwadugo nin ligo wahau ka pidi mandi wai ruando shir daklani yu piɗa shin guɗai.